बाटल ना खोलना पलें, अस ओपनर आओ। एक से ज्यादा अपने को मालूम नहीं ये। कोई भी धक्कन लगे लो रहे, असी बाटल पकड़ी, अस ओपनर लगाओ, असे बाटल थमसब की। लेमका की, मेरे इंडा की, असी कई भी चीज़ ना ओपनर से खुली जाए, ओपनर लगाओ, सबका धक्कन खुली आओ।